طبعاً، علاج أي مرظ، إنه شي مفي ل- في المجتمع، أما اني أتحكم في عقول الآخرين، هذا شي مظر في الأغلب، إللي هن بيكون مظر عالمجتمع، ما راح يفيد، أما انك تعالج الناس المرظى، هذا شي إنساني عظيم وراح يساعد ناس كثير، يعني إنها تعيش في حياة هنية، وأي شخص تعبان وكدا ما- تعالجه من المرظ.